पोलैंड को इतिहास संघर्ष से और विभाजन ते भरौ भाव हैगो। अठारहवीं शताब्दी के आखिरी मा पोलैंड को तीन यूरोपीय शक्तियां ते प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और रूसिया ने विभाजित कर दओ। और पोलैंड को अस्तित्व समाप्त कर दओ। एक सौ तेईस वर्ष तक पोलैंड को राजनीतिक रूप ते नष्ट करौ गओ। लेकिन उन्नीस सौ अठारह मा पहले विश्वयुद्ध के बाद पोलैंड ने फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करी। हिटलर और स्टालिन के बीच दुसरे विश्वयुद्ध के दोरान पोलैंडौ फिर ते युद्धो के मैदान मा बदल गओ। और नाज़ी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मा एक भयंकर संघर्ष को सामना करौ। एके बावजूद पोलैंड ने उन्नीस सौ नवासी मा एक लोकतंत्र की स्थापना कर लयी। जब सॉलिडैरिटी नामक आंदोलन ने कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर दओ हाथो। तब पोलैंडौ ने एक लोकतांत्रिक सरकार को गठन करौ।